A karazagna saosy haiko: misy magnano saosy tômaty zahay ndraikindraiky afangaro lako regny, afangaro akôho, avy eo koa kaofa magnano lasopy regny de asiagna hely saosy soja koa de ndraindraiky mividy ino izy ty saosy huitre regny, de misy koa ndraiky misy saosy voanjo afangaro ino izy ty <hesitation> môfomôfo regny zainy.